א דאקטער וועט נוצן א סטעטעסקאופ אויף א מענטשס טשעסט, צו קענען הערן די הארץ קלאפן אדער די אטעמען פון די לונגען צו זעהן צו אלעס איז אין ארדענונג אדער דארף מען העלפן יענע מענטש מיט א פראבלעם וואס ער האט.